<hesitation> sanne, hono bangal diine en walla bangal ee aduna hono aduna wayi e kaayefiije muuɗun ɗee. Ɗee kulle kaa wereman, ɗun kulle ɗe njiɗmi.